Como lo ke es la reh qa laa la gobierno qah rub'an gobernar la wunaq ke rijefe qahoj tene la obligación realmente ke reh ra'nam naq tinia que ra'nam velar por qahoj como seres humanos kee tiene ke ri'nam velar por lo ke es reh el estado reh wulmood hoj qila adelante porque wula k'eh wunaq taqee' sin kikamaniik por ejemplo ta la ta ro'na en día ke enteera joot porque onteera taqee' la cultivos anteera taqee' la la kinaq' anteera la ixiim anteera joot tonces demasiado qacanasta básica muy elevado tonces hoj hoj como wunaq taqee' y tanto como la superior gobernante ke re' la presidente tiene kee ri'nam qahoj tiene ke naq ri'nam velar por lo ke es el cultivo por ejemplo je' hoj yahwur pan qatinimiit ke hoj wilkooj como sabes ke hoj hoj multi hoj hoj janaj tradición osea como poqomam entonces tiene ke ri'nam velar no tanto como qu'hoj no ke anteera porque reh riobligación ri'nam el estado rilam verdad qa'mood hoj realmente <noise> qawii' en una buena bienestar reh qahoj como seres humanos y ke ja'ar tiene ke rilam sobre lo ke janaj se basa porque realmente Ke'h nch'aq k'eh eeh k'eh nqab'an gastar y menos qach'ak entonces realmente ke naa na wunaq tiene ke ra'nam reh re'richapam ri'nam por parejo rilam ke si hoj realmente wila akamaniik lo primero lo primero ke tiene ke ri'nam riye'eem maas kamanik para ke hoj verdad ke hoj la wunaq taqee' wul pa'meer qachapampa qiib' y wulmoor reh wulmood qakamana y reh wulmood qawa'a ar porque si si la gobierno tara'nam qahoj ni por ejemplo riye'ra janaj qa janaj qakamaniik o riye'ra kamanik taqee' la taq amasaq tonces hoj tahmood nqila tahmood qaloq'om qa'ka hoj qajaamm entonces tiene ke reh ja'ar ri'nam re' ri'nam responsable reh rilam y ri'nam naj buen qa'sa b'eh qahoj porque si si hoj sin ayuda reh reh ke reh tiene kee nriye'eem mas kamanik porque lo que hoj nqab'an requerir reh reh maas kamanik maas empleo porque ro'ntii lo ke tah es demasiado elevado la canasta básica reh reh entonces onteera lo ke la cultivo la ixiim la kinaq' y lo ke es laa' onteera lo ke es la la producción agrícola muy elevado entonces onteera are' reh rijoot poque re'ka por ejemplo la kinaq' la kinaq' wula a quince la libra la ixiim Q'ar kiab' quetzal entonces anteera are' tiene ke rilam la gobierno porque reh tiene ke ser responsable reh lo ke hoj qamood qab'an vivir como ko' la wunaq taqee' yahwur pan qatinimiit